أعتقد أفضل شى إنه الإنسان يطبخ بيده، وياكل من الأكل اللى بيسويه أكل صحى ونظيف وهكذا، عكس المطاعم والخروج والفلة ، فا راح أختار إنى أتناوله أكل بالبيت مع رفقة زوجى وأولادى والناس اللى أحبهم وهكذا.